Marina ilay teninao momba ilay sarimihetsika, tsara be ilay izy! Tao anatin'ilay efitrano fijerena sarimihetsika moa dia nihorakoraka daholo ny mpijery rehetra rehefa velona indray ilay mpilalao voalohany iny. Izaho moa dia latsaka mihitsy ny ranomasoko tao anatiny tao saingy nafeniko ihany satria menamenatra kely aho e. Fa misaotra anao tamin'ny torohevitra fa tena nahafinaritra tokoa iny sarimihetsika iny.